Ai, zava-kanto Io an de agnisany ra mangala sorisory be si izy io, de zany mantonga ananjy hoe ileny ny vatagn'olombelona zany izy Io. Rakoa zô anô ka hoe misy ra madomedomeligna anô zegny de na mahita ra kanto anô na maregny ra kanto anô an de kara hoe verivery zany aby si ra mahazo anô.